اول وضيفة لي اشتغلتو بمول مع اصدقائي فترة معينة من الموسم من المواسم للملابس ووو كانت شوي صعبي بس ونسة طابع اصدقائي معاي وجماعتي وعلى ضحكاي وعلى حكي على نكتةوينقضي اليوم لحد ما خلصتو وتركتونو للشغل